ایتوپیا د افریقا په ختیځ کې خوار لوی هیواد دی په ایتوپیا کې هوا مختلفه ده او دکال په فصلونو پوری اړه لری په غرنیو سیمو کې هوا سړه وي. په ټیټو سیمو کې هوا ګرمه وي. د اکتوبر څخه تر می میاشتی پورې موسم وچ وي. بارانونه په جون او سپتمبر کې وریږي. د کلیوالو سیمو هوا اکثر معتدله وي.